Wootel wootel noŋŋ koleɲ ŋgen de tabo oteɲ ŋgal na mater ŋgal witir na. Nɟaa ɲen woo kaɓi ne woo moter ɲa woo ɗaɲana woo omocun woo keʃen woo sabar cen ʃan toliɲa ʃi ʃi ge ne ne. Deb kamoo, keʃeŋg kow. Goo soo ce cen ti zegenti ɗaana wo moto wo moter ɲa kow woo kaɓi ɲene woo nɟaa ɗaana nɟaa moto nɟaɲa soo woo seefuɲa ko woo sefun woo kaaɓi yene.